Nya ki andiram abe omarde, omarde, yaha dow worteles, yaha dow worteles, yaha dow worteles. Kanjanu andiram abe memkukunyamata. Nya nan dow hibe eftilsa, dow nya ki wadin chumuridutnu.